Eego omuntu naabaasa kukozesa tekinorogia okuhangusa okuteeka kwe ahaakuba, noogikozesa kureeba ebi otakaabaasa kureeba wootabiine nk'esimu, waaheza kutaho ekibakweta data, nooreeba ebi aba China bakukora, oreeba ebi aba America bakukora kandi ori hanu Uganda. Noobaasa kureeba emi- kureeba emiringo misa ei waabaasa kuteekamu ekyenyanja kyawe, kuteekamu mahuri gaawe, kuteekamu chai yaawe oku obiire otakumanya, ekindi nikibaasa kukuyamba nk'aba aba abakukora za cake, abakukora ebintu ebiri omuryegyo cake, abakukora abantu abakukora emigaati, tekinorogia neebayamba ba ni bagikora okupima ebi bakukozesa ahaakuba waatamu kimwe wa- wa- ebyokukozesa kimwe waatamu bingi ahandi okatamu bikye nka shukaari ninga esaano, nibihendera bitarugiremu, mbwenu woine tekinorogia neekuyamba kumanya oine kukozesa ebikwinganaki kandi hariho n'ebikukuyamba kupima. Kugira ngu ahaamuheru oru- eki oraakore kirugyemu. Ekindi tekinorogia neekuyamba ku- ku- kugamba n'abantu abu otakagambire nabo yihaho okureeba ebi bakozire, nooyongyera ogamba nabo mu- mugabana amagezi oba obu- obuuza nk'omuntu owaahanu nka hati hariho ezibakweta zoom meetings, ogambe n'omuntu wootakaabwine mukabonana, mukagamba aha bintu ahaku aha nteeka, ezi ezootakaamanyire wootagambire nawe kandi otakuza kumubona nk'okuteeka ebya aba Chine ebi bakuteeka nka Uganda naasa kugambira omuntu ngu ateeke enkombe, waateeka obushera, waateeka, waateeka omucheeri, waaza America bo hiine oku bakubyeta bakugambire ei bakweta omelette ago n'amahuri, ohikeyo bakugambire pizza, obakugambire ki kare nikibayamba kugira ngu mureete amagezi gaanyu mwena mweyongyere mukore n'ebi ebyotakaakozire oriwenka.